Kanada butun dunyoga ko'p millatliligi bilan mashhur. Va u yerda ko'plab millatlar tillar va <hesitation> traditsiyalarni topishimiz mumkin. Bu esa Kanadaning <hesitation> madaniyatini ham judayam <hesitation> festivallar bilan kuzinlar bilan har kunlik hayot bilan judayam boyitib boradi.